Ɛɛ, mam lo ya ti n wan dikɛ dukɔ sɛba n ka taberi gana ti n dikɛ dukɔ sɛba n iŋɛ ŋwani, n tibegɛ bee n taberi sɛla zuo n sɔi la saŋa zo'e zo'e fu san dugera dia gee dikɛ dukɔsɛko tiŋa n taberi la, la ni bahɛ ti fu dia la kan yu'e gee tabera bee gee kabera ni basɛ ti nyuuŋɔ bɔna dia la puan ti fu san dita aayi la ka ana suŋa amaa fu san dikɛ dukɔ sɛko n ka taberi wa aayi fu san koo dugɛ dia la, dia la ni kiŋɛ la suŋa ti fu san pugum ba'asɛ fu ta'am kɔresi dia paɛ tiŋa ti nyuuŋɔ kan bɔna gee fu san dikɛ dukɔ sɔko n taberi la fu wan ta kɔresi dia la zi'an beene daanse'ere dia la wan pɔ'ɛ gee pugum kan paɛ nɛreba yesera zi'an beene n tabe la, gee fu san dikɛ dukɔ sɛko n ka taberj wa, aayi la san pugum bɔta la ana la se'em dia fu wan kɔresi la wan paɛ nɛreba woo gee kan pɔ'ɛ yesera la dia la n ka tabe wan tara daaŋɔ bɔ'ɔra asaala ti a di la iŋa bo bini.